Pos alo menus dela mi esperencia, prefieru una casa propia. Los bienis imuebles siempri sonin un amigu grandi ena vida. Otra cosa es que ganis bastanti i pueas pagá-lu. Ogañu enas ciais es a ca vés más difici de no sel qu'andis mu bien de perras. Peru comu vivu en un puebru pos vo a tental de mercal una casina que enos puebrus d'Estremaúra pos las casas sonin más baratas i mesmu yo me da pa dil pagandu.